जन्ग् जिबुनोहै सम्प्रम्ब बेले-बेले बुस्तो नन्ग् गुजबे थेये जने थकै। जेरे मलब अलु, मलब पन्थौ, मलब पुल्गोपि, बन्दगोपि। केन्दो मन्छे बरबि को मितिअ कि मन्छे बुस्तो जन्ग्ने बिसर कोन्तम्नि जने जने बने नने जने हैये। जेरे जन्ग् होम् नलन हैये पन्थौ। पन्थौ गु जन्ग् फुन्गो है बतेन् जने हैये। अम्प्रए है सन्जो फुन्गो जन्ग् पन्थौ फ्रै जने हैये। भि जन्ग्ने जन्ग् खम् जने हैये। अम्प्रए है अर होर् निजने खु सन् नलन जन्ग् पन्थौ उन्ग्क्रि अलु जन्ग् नने हैये। सेपत् कथौ मन्जये। अर बेले-बेलेक् जोरो निबु कने नने जने हैये जन्ग्। अप्रए अलु खुलन नलैब जन्ग् फुन्गो अलु बतेन्ग् जने हैये। सन्जो फुन्गो अलु फ्रै। अप्रए होरो अलु उन्ग्क्रि जन्ग् सोय बिन्ज। मनि मुखुत् गोबन् गोबन् मने बेले-बेलेक् अर बुस्तो फर् सदर् नने हैये। एत्खलम् देन नने हैये। भुस्तो फर् बने नने हैये जने हैये जेरे।